Yo angada ko mokhon bé komi médianŋé wathia ké gnimé ké nga ké rékhé bé lenki, lenki, méndiaŋou fili yani makha nga tou nanti mendiaŋou gnani, massala léma nguébé gnani dé, ntara léma nguébé gnani bawoni, kome soninké gnani laada ni kouni i plassi gna, yo kha séré bé nguéni wokou ganta famana méya, wogama mé wori woga mé khili téléfo, filo kou yani, <hesitation> bané kéya dakarou wathia bané kéya tiyabou bon kounkou khibaré sou ganagni makha alkhalibou kata séré fana sou ga moukou iya koŋi nda. Nkhani koundougna, o gana fama mé bito fili bito siki, ona mé khiri, a gna mendou mokho i famaŋa dé, han npamaŋa, anda nkoréni mendou mokho, filo wathia fotagni makha mé kamenen nda kou nkigni némaŋa i kara. Kou biranto kounkou wathia nkénkénké méti tara léma nti makha dé, méti maslaléma kha nti makha métti gounda léma nti makha, kom wossou gada koŋanda yo kha, soro fili béni béni, ga bogou toussour wo ga mé khantana ké, kou soro fili yani.